د چین نوي کال، چې چینی نوی کال هم بلل کېږي، ډېر مهم دی. په دې ورځو کې خلک په ځانګړو خوراکي مراسمو کې برخه اخلي. د پسرلی د راتګ سره د نوی کال جشنونه ترسره کېږي او کورنۍ او ملګري سره یو ځای کېږي. همدارنګه، د چای جوړولو او خوړلو دود هم ډېره ارزښت لري، چې په ځانګړو مراسمو کې ترسره کېږي. دغه دودونه د چین د ژور کلتوري تمدن او تاریخ ښکاره بیان دي.